Natunda una'a un dio jun iho tuda'a ujun ande iho tunda'a ndate ngue uun ujun nayuu hu iha angue, ndeia ujun nuu ujun ndina'a iha yejun iun ye'e yee tutu ye'e tutumete ujun ndengue kendijeme ndegue, ian chime'e yende kena'a name iha.